أول حاجة نخمم فيها هي البرتقان، لأن اللون البرت- البرتقاني مربوط بالبرتقان و <hesitation> القارص وال- البرتقان، <hesitation> القارص والمدنينا والبرتقان اللحلو، زاده كي نشوفو اللون البرتقاني <hesitation> نتفكر <hesitation> القراع، القراع <hesitation> عندنا أكلة بنينه ونستعملوها برشا، هادو هوما الزوز لي نخمم فيها.